Mími numunae ka- purġana kúkulu káku- káyuġu wai mó né- néġo simeini adianumuini wwa oxxu kuśeġuxxuġunamedilo erino íhio eindo. Siamiñana mímimi amiñaezimen niwai níyuġu, níyuġu, níyuġu mó oxioñaḃa waitunerene numuu oxinoźon, niźon.